<hesitation> ngalhangira kyanginathokekana abandu obulhi saha ebabya ebana tsemire kinuwene abandu eribya ebanatsemire obulhi saha kandi kyangunathokekana hamabya abya ngalheka ebasiba eribya ebanatsemire. <noise>